Yo koundou gnani kamara, ayi anŋatou douna fofo afo siré nda fo bouré gnanéy, soro nthiou nta banono. Wandi rémé gana ri, angar ko mokho bé aguégni moukountakhou mokhobé ankha khalé ni kén moukoun ntakhouye koundou gna, ana toukhadi agari waranŋa, aguiri kagna ama guiri gouné, khadiou gnanda kignanŋa, ana sorgo ana gna kho a lémou mokhoŋa ana khinantakhou nkoyéy. Passkeu angari wori mokhossou agn agnime kilou ntoukéna lémou gna, anati ndéyssané i kha khalé na koundou gna. Okou ganinka lémou, okou gni kéngna tou, khar kou moukouni gano okou ni warssana oni goto, angana khadama sorgowani mangara mounafaŋa. Ande tou makha gada ntou kota, makha ga tokh siméné dan mbaté. khiiénki lémou nké guéri wori mokho bé, ééhhh khara nké nthiér khassé bé gana débéri ina gna fowawo, ana mouké gna kho koundou, ana mouké nbogou kho koundou, wande rémé ngana ri, wandi rémé an an koma lémé gna dé. an koma lémé gna, makha yiguéy makha minéy, ana topito yigué angnigué ba, amini a an gna koundouba, ankhaw koundougna. Khi lénki lémou ikhadiou ntéy khara ngana ti khar mouké nkhir ba, ah ma wori dé. Ima wori dé, abada anké ni ké mbégue kégna kho ka lémé gna, ka lémé gnani ké nta guiri i ka gna, ankha khalé ni wandi ka gna, ane sorogona ana doro, lénki lémou iyimé dourounti mé rémou marassana, inte mé rémou nthiorgono, iya mouké sorogono, wathie kégnandi ika i léndou ndiakhakhou ké khotondi, sérssou gayéy an nthiki ta nkhalé gna, sérssou ga yéy ana nkhalé gna korossini, andanké lanti wandi khalé tane korossini kénŋa, lanti wandi khalé tane topiténa kénŋani. Gani léminé nthiouna banéya assoussou, fo khoré ndo fo lémé nthiou ani sou méré gnini sér banéya makha, mi gati yo ankara baba kati gana ri an kara anma kati gana ri, kha wathia nké nati ama sébéri yaba kén ma na mouli ndokho, an tokha gniméya wo, makha sébéri ta anŋa tou safandé li, amakati kén an gnimé ka nokho lémou marassana, alay moukouni ntirmarssana, alanti kén marssana, ama ka lémou nthiorogo alanta moukouni nté euhh sorogono, ankha na raga ta mouké ngana ri, ahh aguir ka gna dé, ama guiri bara dé, angagna kémé sémbéntéssou, camara anga gna mouké nkénta an nthiémbé lokho, anga gna kémé sér sakéssou, anga gna mouké, an nthiakoyé lokhona, sémbé nta kha ŋa. Yo hakhilanté nké kounŋa ay kén ntou, kou guéni hakhilanto ine ine nti khadiou ntéyi, passke ndi wori yéré moukouni kou no makha kho soro fé. Yo ganagni di moukou ni ŋwala antini kho soro inti ragana soro, andi gana khar massala kota bé miga ti danŋani, okha guir ka a dé, iké katini guéri iké gna mokhobé, okhissi gna i walti ké mi guiri nokhouwa, akha séréssou ga kén ndébérini, anga khinéné wandi rémou gna. alkhalbou ndé konŋano nguér ko mokhobé, ankha khalou nti tampini gounéŋa dé, mala guér yir wayé gnaŋida. Anké nte tounou méné, kha lémounou koukou ŋa tou, anda lémou ngana féyindi khadi, mi guéti a mah nké dé ké matou fofo guéni dé, khawré mi nké woyassiyé do wathia nakha ma tampi dé, wala a kiténé kou mokho ndambou gna, kou mokho ndambou wa. Lémounou iranti koun nda o sotomé na, o fitinéya, akha a lémé ndo wandi khalé nthiou mbana, makha yiguéy, makha minéy, aké nga ri kéta ama da faba na gna a fofo na nka gna agnani raga na kéta, ankha makhi raga kho fanke térénté gnani. Nké kéni dé, léminé wandi rémé nan nkhoti makha eiiinn wandi rémé na nkhoti makha, garé mbouré gnani. Sébé ando séréssou ga kéffi, kha toro gnani mé eiin kha toro gnani mé, kéngnani. Yo camara angari ko mokhobé koundou gnani, lémounou kou nga kébé koni da, ona dourkhoto, ina yilé dourkhotono, anŋetou douna bate saguéyé gnanéy, okou kissima ni ofaba ni yandi baté nthiaga. Okha faga ri ogoro fabani baté nthiaga, lémounou kouna dourkhoto ino kha baté nthiaga. Dagua saféri makh mounga nguir rékhé nŋa dé, lén gnigo ni saférana gna, angana daga saféri anda ri, ana yilé kata mpaba nkaŋa. Yigo anda gnakhé khawa hawa latono mé. kha iméti ana nkhossi sou khore dé, filo siko andi na sikhoy daga, déssa fina an daga ana ma yakharin nkhassé ntokhe yéré, an ntana ngora an gnonŋo, wala kou béni guémi i khalou ndéni, kouna goligna kata maya, anŋetou kénŋa abaradié ŋa a rokho dé, fo bogou kénŋa dé. Igoro sorogo ti khalissi nŋa mokho mokho, fo iyimé nidi hakhilé ntokhoya, andaga siné gnilé ana ri, filo guéni ngana bané déni, bané na tokhi ma wouré, ina dourkhoto ina kén nkéfi i golou nŋa. Bérké nte nkhobénéya dé, ante kouyini, nké gana khar rémé bé khanou, nguéri mbérké ndi ndouwanŋé nthiou konŋada agama golé ndébéri anta kitane dé, ngana bar kébé. kébé guéri bérké nkhobo ayana kitana, inan ndourkhoto ina makha moungou ka khasso kou, imakha moungou sarano kou. O sarano o tampinto gnani dé, khar ké ka faka ngana gni séré wathia ganagni nké khalé nti yéré, adi yakhé ndaga, wande khalou kouwa ngolo katinŋa, kougna foni mbeu mbérké ŋo, aké nte bérké ké kitana. Yo ina kougna wara, sourtou ande, anda gnakhé ŋwoutou lénki, khoumbéné anati idi yakhé ndaga ahh wandi kalou yakharou na gor kata mah, ikor kén ina kén nkalkilé, ina non mpayi siri, ama da nthiara a tampanŋa, anŋetou oga degré bé wathia, khakha nkhaw tampi no khay sasa, khanda tamppi mala guér bérkou kini khay, wouyi ngana tokhéy allah nda fo bagandi khay, mallah guér khakha toumandi, douna bate saguéyé ni kéya ina ndourkhoto, imakha moungou kaninŋa, kaninŋe nkhidi, kani nkhidi sér khassé ga ka, séff khané yani no, lémounou kouyani kani kou yirwana, lémounou kou yani kani kou yambana, igar kani kou fonŋe ké gounénŋe mokho mokho fo ina makha moungou riyé ké ya siréni, riyé ké ya bérké nkhoréni riyé ké ya mounafa nkhoréni. Yo na douwanŋi da allah na wouyi sakha gnaŋi da, allah nti kouli do sakha, iga nabour mouriyou koubé, allah na bérké ri danŋanéy, allah na bérké fo kiniye, kéméné na fo bagandi kha gan mpossiya, nké digamé ni kéya, ina nawari ido baradié.